بشرب في اليوم تقريبا في حدود تلاتة لأربعة لتر بالكتير يعني و <hesitation> في الأسبوع كده هيكون في حدود واحد وعشرين لتر